Jë i'ixtë jue yë tyumbë ko'o najk në yai'ixnayë, ko'o najk në kyaxënyë, ko'o najk nëyaj ko'opkëwenyë neyb je tëxpyadë je wi'it je tukxë dun pëkëwampyë ko'o najk du ya este të pëkëmyach, mayë myas tunk padyë ma a'ax dun mya kax mya kumexpën, më kaxpën, ji'im a'ax dun kyëxëk dun i'ixë neby je të myamë ko'o nak të myëx tëx kyumex o nak naj të yukë të jyoch.